La lavastuvigghi è un machinariu ca pirmetti lu lavaggiu meccànicu di piatti, furchetti e àutri utènsili di cucina. Generalmenti è cumposta di na cascia, cu 'n internu unni si mèttinu li diversi oggetti, e di diversi punti d’unni nesci un frusciu d’acqua generalmenti càuda e ammiscata cu lu sapuni. Stu sistema, grazi a la pressioni di l’acqua, pirmetti di livari l’incrustazioni e lu lordu chiù duru.